चिम्टा के उप्योग बहुत तरह से कल जाएच्छी जैसे की ज़्यादत्रे कर मुख्य। रूप से उप्योग एकर खाना बनाया में कल जाएच्छी जैसे एकर सबसे। ज़्यादे काम रोटी बनाया में आवेच्छे जैसे कुई बहुत ज़्यादत्रे के उप्योग। बनाया में कल ज़्यादत्रे काम रोटी बनाया में कल ज़्यादत्रे काम रोटी। बनाया में कल ज़्यादत्रे काम रोटी बनाया में कल ज़्यादत्रे। काम रोटी बनाया में कल ज़्यादत्रे काम रोटी बनाया में कल ज़्।